سپنج چِھ کیشکی عملہٕ، اکھ بٔڑ سطحی علاقہٕ، تہٕ تنگ چینلن تہٕ مردہ سرن ہنٛد پیچیدٕ نیٹ ورک کہ امتزاج کہ ذریع مائع جذب کران: